Inche bono oeo ogento gekongokia ngotaka mbe, onye ndiri rikonyarekana ekero kwanyorire omonto otabwati muna aba bagoikaransa nchera okonyora babegete nonye na esaani, akona gosaba ebese ah- oh omonto oria okomoa, naende okomorera amabera nabo ngotaka omonto ore, gose oyo otabwati nonye na enyomba oroche agoterwa onye kobwate okoenyara goisaine, nabo okomooobwatisia egere, nere abe muna aye i- igite ogotakera omonto noroche aye asore, nabo otagete noria nere abe buna aye onye ndiri ekonyarekana. Igo omonto obwate okoboko okuya bwa ogokonya, nabo etakeire omonto gwakonya ase baria batari koenyara buna bono onye kobwate chianga chinyinge echinde, rika ogosamba, konya oyo tabwati, gose chiire nonye na ase ekanisa iga abanto bakore ki, banyore korwo oo babagere baria batari koenyara. Nonye na endagera igo kwagesire enyinge, naye gooroche omonto rika akorara nchera na abana baye, tiga gotuguta, ng'a bono kwarosia aye gwatuguta isiko abu, tegokonya, bono omo omonto okoba omonto omuya noyo ogokonya abanto baria batari koenyera pi, egere naye amatuko ago nyasaye agokomentera, egere ebisio anya gokobwatia ase omenyete. Eyi nere bo omonto ngotaka igo, koigwa ng'aki, omo omochando obeire omochio gete iga gose nonye na ase ekenyoro, genda naye barore babwatesi gose tebi nonye na abana bago, bagende babachire nonye na amache. gose onye kobwatwa nonye ebinto bia okobogoreria nonye na amache aywo obakonye, bataachere egere bakorere omoiyega babwate. Omonto muna oywo obwata okonyu koinyora koeriyanda ria ogokonya abanto bande, oywo nere omo ngokora ng'a nonye inche yarekonyarena imbe bo, egere nakonya ase nkonyara ase eng'encho ense eye onde taiyo bwenyarete ase ebinto bionsi, mbanto bosi barikoreng'ania igo nabo etakeire omonto kore buya iga nyasaye agosesenirie goikera ase ore, bono konya onde nere omoimokie nere nasuka notamoiki aria ase atakerie pi, aye kora ensemo yago, nabo nyasaye ogocha okoiraneria. Bono oywo, oywo noro o- oooratwara oboamate obuya mooono na abanto, naende naki gekogera omonto buna aye bono ekero oko omonto bagokorora ase ekenyoro, bagoteba ng'a ah oria gachire, oyo gaare omokonyi bwa omochando, tari omonto okomenta omochando ase omochando onde, na omonto okoba, ogokonya, <hesitation> rika ria okomenta obokong'u, onyora okonyire obokong'u bori bwakea na ase aywo, abanto egere bakomanye buya abanto bakoegere buya, naende eamate yago, nabo okonyora egosigete, moigwanaine rioka tokonyora mochando.